<hesitation> איך האלט אז די וועלט קומט פון גארנישט, ס'איז געווען גארנישט, און נאכדעם האט דער באשעפער באשאפן די וועלט, סו, וואס איך האלט די וועלט קומט פון איז פון גארנישט, און ס'איז געווארן געמאכט אין זעקס טעג, און די זיבעטע טאג האט דער באשעפער גערוהט